Alura la machina për cüzi al a üna agüia, ël fil e <hesitation> s'al e eletrica ëntà atachela a l'eletricità e zgnaché ël butun për avischela, le pi veie al avìu dë pedal e le persun-e düvìu zgnaché ël pedal për fala funsiuné